والله أنا نشوف <hesitation> في السابق كانوا الناس يعني <hesitation> فرحانين أكثر وسائل التواصل الإجتماعي، والتكنولوجيا الحديثة هذي غيرت المفاهيم، وغيرت السعادة، وولوا الناس يعني في إتجاه آخر يعني، ولا في إتجاه المظاهر، ولا في إتجاه حب الفلوس، ولا في اتجاه معدش يقيموا العلم، ومعدش يقيموا الثقافة، ولت كلها تحب المظاهر، كلها تحب على الفلوس السريعة.